<hesitation> أنا شايف نفسي مناسب للشغلانة وانه أنا عندي الكفاءة وعندي الخبرة اللي تأهلني اني انا نمسك الشغل دا كويس واني انا نسلم التارجت ونحقق التارجت في الوقت المناسب. وا عندي لغة بمستوى متقدم وحاصل على كورسات اييه عملية وعندي خبرة بتزيد على عشر سنين في المجال ديه. كمان انا حاصل على شهادات خبرة اييه من الشركات اللي انا اشتغلت فيها ف نفس المجال وتفس الشغلاني وقادر ان انا انحقق الترجت ف وكت قياساي زائد الالتزام بالجودة ف الشغل.